Nti kwan bɛn ne mɛfa so a mɛtim de pɛɛ bɛyɛ aduane. Pɛɛ deɛ so wɔ mfasoɔ bebree. Yɛwɔ akwan bebree wɔ hɔ so a yɛfa so de pɛɛ yɛ aduane. Nnɛ mpo deɛ, nnipa bebree wɔ hɔ a bɛpɛ sɛ bɛ so te nti bɛtim kɔtɔ pɛɛ ne afei bɛaatotɔ kaarɔto ne deɛ ɔkeka ho ne bɛaanyam ne nyinaa abom ne afei bɛɛnom. Ɔno koraa nna nkyɛne no, wobɔ w’apesie bi a, wotwi mako no ne nkontomire bi a, wotim de pɛɛ ne fra nkontomire no twi de yɛ abomu anaa so sɛ woanoa wo anwa mmoo bi a, wobɛtim so aatwitwa wo pɛɛ agu so ne wode adi nti pɛɛ deɛ wobɛtim aanyam de ayɛ aduane. Wobɛtim aama ne agu so saa. Deɛ wopɛ sɛ wode di biaa, wotim de di. Paano mpo a yɛdi yi, yɛde pɛɛ ka ho di. Yɛde pɛɛ ka paanoo ho di nti pɛɛ deɛ ɔwɔ akwan bebree a wobɛtim afa so ama ne aba w’aduane mu.